og verið velkomin í

heyrum af öflugum jarðskjálfta og stórri flóðbylgju í Indónesíu og kynnumst ungri konu á Íslandi sem ætlar að semja lag á hverjum degi í heilt ár ég heiti Sævar og nú verða sagðar

þrír vísindamenn fengu Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði í ár fyrir uppfinningar sínar í eru þau Arthur Ashkin frá Bandaríkjunum sem fær hálf verðlaunin hinn helminginn fá þau frá Frakklandi frá Kanada þau fundu upp

er þriðja konan sem hlýtur Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði frá upphafi Bandaríkjamaðurinn

eða

þar er ónæmiskerfið notað til að stöðva fjölgun krabbameinsfrumna dómnefndin sem ákveður hver fær Nóbelsverðlaunin segir að

þeirra muni breyta mjög miklu stór flóðbylgja skall á borginni í Indónesíu eftir að jarðskjálfti reið yfir landið fyrir helgi skjálftinn var öflugur eða sjö

upptök hans voru á

eyju sem er áttatíu kílómetra frá sem er næsta borg frá upptökum skjálftans það búa um þrjú hundruð og fimmtíu þúsund manns í

sem eru um það bil jafn margir og á Íslandi margir létu lífið og hús og önnur mannvirki skemmdust illa í kjölfar flóðsins og skjálftans rafmagnslaust varð í borginni og margir vegir lokuðust mörg sjúkrahús skemmdust líka og það þurfti að hlúa að fólki í neyðarskýlum það hefur gengið illa að ná sambandi við þau svæði sem eru nær upptökum skjálftans en borgin

ríkisstjórn Indónesíu kallaði eftir hjálp annarra landa mikill fjöldi hjálparsamtaka hefur boðið fram aðstoð þau reyna nú að komast á svæðin sem urðu verst úti og vinna hörðum höndum að því að hjálpa íbúum ung kona á Íslandi ætlar að semja eitt lag á dag í heilt ár brekkan er nemi í tónsmíðum og ver miklum tíma með hljóðfæri í hönd hún er núna búin að semja hundrað lög og ætlar að semja lög í heilt ár sem þýðir að það eru tvö hundruð sextíu og fimm lög eftir hanna birtir lögin sín svo á vefnum

mill hanna segir að þessi ákvörðun hafi breytt mjög miklu í lífi hennar

ég var ekki með tíma fyrir að horfa á Netflix heilt kvöld

varð einfaldara að hætta við hluti sem fá mig til að líða illa það var einfaldara að segja nei við

fólk sem mig langaði ekki að hitta hanna sem hefur alla sína ævi búið erlendis en á íslenska mömmu ákvað að finna upp á einhverju sem gæti kveikt áhuga þeirra sem skrifa um tónlist ég læri ótrúlega mikið um að semja og nota mismunandi hljóðfæri bara ekki gagnrýna sjálfa mig

betur hundalíf á Huntington strönd á vesturströnd Bandaríkjanna um helgina